Agaa, aru baire opaepa boo'ore bo rukutui. Ha uteeo oo'ore bo rukutu'ua, Keepu'uiha'iai. Aga oru baire horiepa bo atoi, aitoko pa'eesire bo batotopo'oroarei pita horiraapa. Aga tabe- aga taupa- haariobohara pita horiraapa, aga teera'a- haariobohara. Hioko'i oita'ipita hokoaupa. Hioko'i, oru bai'uropa agaa riira kararau pita abaraapa oiraarei oo'ore bo tuutuusi'e oo ruuruuto'e tahiro ou pitee, oru taupa pitee oiraarei oo'ore bo hukubuu. Oo uto'oro tabari- haa'oehara oo'ore, oo'ore bo rukutu pita oparaapa. Ha bai'oehara bo tahirori oiraareha oo'ore bo suba'i, uka, bai'oehara itokopapita oo'ore bo ruuruuto'e. Ha aga opaepa oiraarei ii tabiriri. Hioko'i oru baire horiraapa roga'a riira kararau akuku birabira tahiro hurahe. Aru abeea tuutuusi'e pitee, bo porebuu haia. Aru boorire poreea riira kararau. Oru oira uare pore'upa pu'aau. Abaraeea bo tuutuusi'ei aru oru baire poreehara. Abaraeea heuaaboo pu'aabaa aru oru baire poreehara riira kararau. Ii'oo pita horiraapa oru baire bo rukutui roga'a airaba tabeo'opa oru aira baiha piri bo atoi, bo rukutu roheoarei. Ato'oro iisio hokohoko- hareebohara oo'ore uka are'eihaa tahiro a uei hokobaa. Hioko'i o ku'uku'u- hareeroo porepita oo'ore heetaapita pita horiepa roheoarei oo'ore bo rukutu haia airaba pirio airari. Piro piipiiupa piro airari oitaa piroraba horiepa hioko'i ori iipi piro airari piro raba pupuhauuhara piteea ii tabirioarei. Ha a ruiia roga'a oo'ore, agaarei bo teera'a'uaarei bo ebubuu'uaarei, ee aru oru baire horiepa bo atoi. Are oru bai'upa tuutuusi'eraapa, a iisioi kasibaa pitairaeaa. Uu are o huraau ei birabira tahiro'oo a bai kasiba sa o huraau ii tabirioarei, oiraareha oo'ore pita hokoaupa iisio aga teera'a- haariobohara tareo bo aitoko pa'eesirei oiraarei ii'aa ii tabiriri. Tare piiupa bisioi, ha oru agaa aru baiia airaba pirio keararo'oa haia bo hetaro'oa. Hioko'i eipa'o ia hura- haraaba oru taupa pitee ii tabirioarei, oru oira a bai kasibaa sa o huraau uei.